نعم باطبع هو الشعر حاجة راهي جد مهمة فالعصر الي رانا فيه لانو الشعر هو غداء لروح غداء للعقل لازم نكون عندنا الشعر في المجتمع تاعنا لانو يعطيك القدرة على ااتفكير في التعمق جدا ويعطيك القدرة ايضا على راية الاشياء بنضرة مغايرة على النضرة تاعك المعتادة